Indonesia pegua reta oime ko iyarete reta jae una celebración en bali jaereta oyapo ˂hesitation˃ opaetei ara kiri ño etei jare oyapijaka reta reve jare oyemongueta reta reve jukurei oyapo reta jaema jukurei jaereta erei oñono reve de que opaete vae vae reta jaereta jukurei oyaporeta